To mi kuwowo mi dillay kuugal, aran nii annday kuugal ngale mi huwaata to kuugal 'gomnati' kuugal 'office' on mi hoosay boro am be ɗereeji am ha nder mi hoosa be binndirgol am mi dilla. Tobo miɗon huwa kuugal makaniki on mi hoosan guduma'am, mi hoosan flaya am, mi hoosay njamɗe am. tobo miɗon wuwa kuugal shago miɗon soora huunde mihoosay ma kulli am mi dilla say mi mabɓeta shago midinnga huwugo. ko'a hoosata ayada kuugal nii lattan ɗume'on a huwaata.